Tutuut gun o peibret holidei tena. Ai ya ina kui yana yo holidei ih. <hesitation> Naku ka- ka ai peles bai na gogon gun tsi moni. Gogon ina. Totot tena, na ka na holidei ai Mosbi to Krismas. Gon hakap panas puna tsi moni eh, be na nao gumeh hate gun uncle man tena hamatonana bo ne na o tiket. Hamatonan bo ne na o tiket be na hon gun balus. Na hamanas omen. Na ka puana Mosbi, na ka kei mangin yana i Mosbi, kain to, men raraon, nanah, tsin on to kar nao men sto sioung meh. Krismas holidei eh, hakap oku panas yana to hunuo raon papan ai nahen tina sto, Mosbi. Kap pu eh bai na sioung poit ogun numa, hamatonan oma ta nika haobot temen, pek hanon me youh, haka mai youh tin balus. Na ku me soat poit ai peles, hahakap kuru to Krismas be na me soat ogun peles, hangum mein nsi ka kei nu i mea na i Mosbi. Mosbi e raraeh mes on ka puria te youh, yi hakap panas yana mangin to rarao yu eh, Mosbi. Kainkain, <hesitation> nasah-nasah kinan yana eh. Kain ka kei mei kikinan puana youh peles, kinan i mea na tin pan i eh, e youh.